بالنسبة ليا كل عام تقريبا نقرا في ستة كتوب، <hesitation> سبعة ما اكثرش، <hesitation> ثما أعوام قريت فيهم اقل بطبيعة مثلا كي كنت نقرا في الجامعة ولا في <hesitation> كي كنت العام اللي قريت فيه الباك ولعوا اللي كنت نقرا حاجات مهمة كنت نقرا فيهم أقل، في حياتي كلها تقريبا مئتين كتاب ثلاث مئة.